ناخذ قوري ونغوح نخلي بينو ماي ، بعدها نجيب الچاي ونخلي كمية على حجم القوري العدنا ، وناخذو للقوري ونخلينو على ناغ مناسبي، ننتظرو للقوري حتى يغلي عالناغ ويطلع على سطح القوري مثل الفقاعات ، بهاي الحالة يعني الچاي صاغ جاهز ، ناخذو للقوري ونصبو بالاستكانات ونخلي شكر بالاستكان ونديغو بالمعلقة وخلصت.